So tawi ko ñaamalleeji ɗiɗi tan mbaawi ñaamde kedde nguurndam, cuɓotoo-mi ko ɓiɓɓe leɗɗe kañum e kosam. Ngati ko ñaamalleeje ɗe ngalaa rewam, moƴƴuɗe e cellal bani aadee.